<hesitation> njan xuni xuni chi este xuni njanda kani xuni xuni xuni njajinio iti nuu ndenukan ndenuu, kuan njito ndenukuan nde xuni kanda kani tikanjinoti tuni tindetu tia na hora oha njandi takandi ne'e ndeguo nuni tindeku neki tindekuti, ndenukan njiti numei nina kuu xhei mite ndeku oxini iti oxini kuchi kuni yuu kui na'a ini kuu xhiniti ajan vatini.